Ahabw'okuba, ku yankimpiire ki owakimpei, nkakikwata naaki naakigumisiriza kya- kya- kyampa amagezi okumanya ngu abaana bangye baayega, nibabaasa kugira eki baakora, hatari kugira ngu nibareereeta omu- ma- ma- ma- omubandi abatarikwega ahabw'okuba oku- kwega nikwe kukuru. Kutu abaana baaza omu mashomero nabwe oku nikwe baabinyegiise naabatamu, baabyega nahatiiya ni- ni- nihobari.